अगर हमें घड़ पर चीज़ें और हमरा पास पाँच मिनट। चाहें कुछ खाना बनावे लाओ तो हमें की बनावे सबसे। बेश्ट उपाई चाहें मैगी मैगी बनावे में खाते रहा हैं हमें। बस मैगी चाहें गरम पाणी पर करेंगे चाहें उकरा मैगी। ड देखे चाहें पाँच मिनट बाद हो बन के तयार हो जेते। उकरा मस्ते को बर्तन में निकाल ले वैं चम्मच या। काटा लगा के खा ले वै पाँच मिनट में बन जेते और। थोड़ा दिर और लगते खायें में हमारा हमरा खाना हो जेते।